Kpa, uki eva, uki era, uki edge, uki ase, uki asai, uki aserua, uki era, uki itc̣hiri, uki egbe, uki ugborua, uki igbe eva, <noise> uki okpa, uki eva, uki era, uki edge, uki ise, uki esa, uki serua, uki ere, uki achiri, uki igbe, uki igborua, uki igbe reva